مكرهتش لو تكون عنذي المهارة ديال يعني ديال قيادة الطائرات نكون بيلوط بعني هاد الفن هدا وهاد الولع هدا كل ما هو طائر سواء الطائرات المدنية او العسكرية او حتى الطائرات الخفيفة